Tamin'ny tao dimy amby efapolo sy sivanjato sy arivo ô da nahazo fahaleovan-tena i Indonezia. Fa tamin'ny tao sivy amby efapolo sy sivanjato sy arivo kosa anefany vao nankatoavina ofisialy io raha io. Ny nosy Indonezia da ahitana nosy mihoatsy ny fito arivo sy iray aly ka io da mampiseho ny fahasamihafana ara-kolotsainy maro.